فریج اک وڈا اُپکرن ہے جو کھانے پینے لئی چیزاں نوں ٹھنڈا اتے تازہ رکھن لئی بنایا جاندا ہے۔ اس دا مکھدیش ایہ ہے کہ گھراں وچ کھانا لمے سمے لئی سرکشت رہے تاں جو بیکٹیریا اتے فنگس دی وادھ نہ ہو سکے۔ فریج وچ تاپمان عام طور تے زیرو سیلسیئس توں چار سیلسیئس تک رکھیا جاندا ہے جس نال کھانے دی سڑن اتے خراب ہون توں بچاؤ ہوندا ہے۔ فریج دا مکھدیش کھانے دی سرکشت رکھیا ہے، فریج وچ ٹیمپریچر گھٹ ہون کارن بیکٹیریا اتے فنگس دی وادھ رک جاندی ہے۔ اس نال دودھ، دہی، پالک، سبزیاں اتے پکے ہوئے کھانے نوں لمے سمے تک تازہ رکھن وچ مدد ملدی ہے۔ شیلف لائف ودھدی ہے اتے کئی دن تک سرکشت رکھنا ممکن ہے۔ ماس، مچھلی اتے ڈیری پروڈکٹس وی خرابی توں بچدے ہیں اتے پوشن دی رکھیا ہوندی ہے۔ ٹھنڈے تاپمان وچ کھانا بہتر سرکشت رہندا ہے۔